Mipue motor ganti, public transport ganti ang tii hitu, bas te teksi tehi ani mea, tsu teksi gan man <hesitation> tsu. Kakata <hesitation> nit- nitin emo isom ni atrangan isom ni panga vil gan manga, tsuan bas te pehi hitu nikata voi ni te kan manga. Teksi hi, kar kata voi ni atrangan voi tum te kan manga ni, teksi hi voi kad man man hi, som nga atrangan za anea za som nga. Kakata tsuan kan man za, kan man zong zong tsu, sangkat atranga, sang ni in kar vil ani tsin ani. Tsuan bas hi kan mang na saa atrong zo ka pahangin, tsu vang tsuan bas tia man tsuan sangkat vil tia hi kan manga, tsuan teksi man hi tsuan, sang ni te akai veze uzel tsin ani.